Esponja ko guinoi jokua puku vae ipuere vaera oipite i jokogui, ñaitiami yae ramo i oe sugui, jukurai kua eponja yaiporuyayoevvaera perato ani yamboaivaera mbae yaikuatia ñaivae.